यू सब मेरी महनतों ग नतीजा ची मैन अपरि स्किल्स पा दिन रात काम करी और अपरि टीमों ग सहयोग भी मिली जेसे की यू काम सफल वे सके कभी कभी सही मौक़ा पछाण भी ज़रूरी वंदु तुम भी मेहनत करा और सफलता तुमु त भी ज़रूर मिली।